Bè pensâ a-o marròn a cöse ti l'arrentisci eh bè a l'é unna cösa che no sò s'a se peu dî chi ma a l'é a cösa ciù commune che ch'a ne vëgne in cheu quande pensemmo a-o marròn eh oua no stemmo a giâseghe tanto in gio comme se dixe, in italian a se ciamma cacca. Mia un pö.